Ave, pos yo bañu siempri, las sensacionis d'atalantu del cuerpu sonin totalmentl destintas. Sientis comu se va l'aginaeru i l'apressión. Otra cosa es el día a día que tapocu no mos vaga pa dal-mus un bañu. Por essu es que mos echamus una ducha, peru lo qu'es desfrutal i descogel, pos que lo tengu craru. Un bañu de çamargullu i los pobremas i los aginaerus s'insuelvin nel augua!